طبعا لو بقيت اخر زول في الدنيا ولا في الارض زي ما انت قلت، دي حتكون حاجة صعبة شديد، فالواحد في الحالة دي لازم يبدأ يجهز من بدري لانو الموارد ما كلها بتقعد للابد، في النهاية في حاجات بتقعد اكتر من التانية، لكن في حاجات كتيرة حتروح عليك، بلاخص الحاجات المستوردة من دول تانية دي على الاغلب انت م حتقدر تجيبها، بلاخص لو قعد في قارة تانية، فانت لازم من الاول تبدأ تجهيز صح و تاخد كل الحاجات الدايرها و المحتاجها و اول حاجة انا بعملها بحاول اجيب عربية و كمية كبيرة من البنزين لانو لازم اتحرك، بالنسبة لي المدن حتكون اخطر حتى ممكن اقعد فيها، لانو فيها كتير من الاجهزة غير ال- <hesitation> مراقبة، بدون الناس الحاجات دي ممكن تحصل فيها مشاكل كبيرة و مصايب انا ما بقدر اتعامل معها براي طبعا هي مدينة كاملة، فاحسن لي انو اتفاداها و بعد داك حاحاول امشي برضو ابعد من الغابات، لانو الغابات بدون الحرس بتاعنها ممكن تحصل فيها حرائق و مصايب بتاعتها ذاتها و <hesitation> بقينا حايمين كده في الغابة، كانت حياة غريبة خلاص و وضع صعب لانو طبعاً ما في واحد فينا معتاد على الحاجة دي و في نفس الوقت في الحلة الناس بيقوا محتارين نحن اختفينا وين، المهم بعد عشر أيام جينا راجعين الناس كانوا اتخيلونا متنا ذاتو، لكن المهم شرحنا ليهم الحصل شنو بعد داك.